Ny olo baka danemarka any zany ii!mihina aa! Legumy, mihina hena a, mihina fia avao koa, fa ny ha-sakafo tena mampalaza andreo agny da henakisoa nendasy asiandreo ovy da aperahandreo amin'ny sosy percily; izay zany ny hany tena mampalaza andreo agny.